Nyɩmaasɩɩ la vɔɖǝ wǝǝ wɨ kaamɨ ekini o lóo koru e kpii wɨ ŋ ko kɨ a nya lä wɛ rɨ vɔrǝ sa fwanyɩ dope rɛɛ ǝrǝkǝ lo otuyǝ rɛɛ oturu wɨ lɨŋ ko roo lǝ̈ mɨŋkɔɔwe wɨri wǝǝ mɨ ŋ cii wǝǝ si nɔ nyi ri nyi ya lǝ́ǝ pɨ ceeceewǝ kɨ wɨ poŋ wɨ koonu ŋwɨ rɨ. <hesitation>